So mi yahhay leydi Saberiya mi foftoya, mi hoccai defreji am, a bindorwal, nden mi waata kolte boɗɗe ender jikaare an mawnde..